Ɲyaaki e mballira ta ɗate feere-feere arannde e ɗi mballira, ɗi ngaɗa polinating flowers, to naa e nyaak- to naa e nyaaku goɗɗe leɗɗe fuu mbawtaa ndima ngam fulaawaaje maaje ɓenndataa, ɓaawo non, ɓaawo non nyaaki e mballita.